Yaraja yemborenda pe vae yandepuere vaera yaikatu yandeyeupe ñavae supe humanidades kua humanidades pes yayemboe, tekoretare, yayemboevi, yambae kuatiavaera, yayemboevi mbae yayapovaera, jaeramiñovi oime oi ciencia científica, kua jaeko yayemboe yaeka vaera mbae, moare yayemboe, yayemboe físicare yayemboe biologíare, jokuagui ñanoi ciencias formales kuae jaeko yayemboe <hesitation> papakaretare jare yayemboe kiraitako yayeopia yaikovae jare <hesitation> kiraitako ñanemiari vae, jaeramiño iru jaeko sociales ciencia sociales kua yandepuere ñae, ñavae jeta mbae, mbae, kirai yandepuerevaera ñaeyave <hesitation> yapiro yayapo yayemongueta <hesitation> teta iporeta ndiei jaeramiñovi ñanoi ciencia de la computación jokuae jae <hesitation> TIC tecnologíare yayemboe yandepuerevaera <hesitation> yaikatu yambaekuatia, yaikatu yamondo mbae ñee pero jokuae <hesitation> medio rupi jaeko, <hesitation> internet rupi